Fomba fampitognoana sakafo tsy misy atahôragna amina vaikatr'afo fa tsy amina lelan'afo. Dia tsy atao afo maro fa atao afo antonontonony fô ave atao agnaty fotoagna elaela amin'izay izy, magnano iny izy sady masaka tsara dia azo hohanigna.